Ku piät naidõ katõ vaihõl valima, sis ma pigemb söönüq õdagusüüki hummogus. Selle et hummogu ma lihtsält piät süvväq saama, muido mul nakkas halv. A õdagusüük, ku tuu ärq jääs, sis ma koolõ-õi viil kohegi.